जो फैशन भी हो तेतुक आमर दोभो बोल्डे की जो पहनावा ह तो फैशन सेजाइ हो की आचे खोतुन भीडने साफ सुतरे रोडो। ओर बाको देखुनक नये तरीके से तैयार होनो।